Nduufugna, fi idock yune adocko fu sangema. Fuu sange ghune- ghuna nféé fuu jaalama. A fu bhéélé nini. Mmiimigne loo, ntuutude loo, woo mmuutu loo, nii yémma saame ni saa bhiirani ghine fuu jaalama, wuna afu buu, ka ringi ngnii. Idiiji yuna akumbu ni, wa mu la tické nii sangma-an sangi langhi, ante a la docka fuu sangi, afu riik. Naa riik néénaa, a la kaye mass ka riik waame ndhéé. Mbééla afu kéle- kéléti naa yi foo ala docka fuu sangima. Naa docka fuu sangema dan, nii muutu loo, woo mmiimigne loo, ntuutude loo, ni yamma saame ni sa bhiirani nangh, afu bhuumo, a ringii gniiti dan